Tlaxcalih oc didequi ditesis dincouatiu teixtle, (aja) pero nicastaroua couitl uome nouaxcan…ruido nechahuah: "¡tada rato leña!" voces cuidado cana pouitl, ¿nah nitlacuas?. "Usted les hace caso." Niquilvia: de por sí, niquinchivilis cosa porqui palantzitzin. Nomás se van siguiendo ¡cuatro, niños!, ¡cuatro! ruido y para niños van a comer. ¿Pero por qué? tla inochi ¡Cuatro! "Inochi ticuatro", pero ¿tleno non yeh quivalmatih cotlahtlacuah? Pues yeh inon uaxchile de tlen amo cococ. Que no pieque. ¡eh!, por eso estoy diciendo, amo, porque tla ocuc amo quicuasqueh. ruido